Imaymana llank'aykunamanta aaa kay ayllupiqa waqaychanku wasillapin qulqitaqa, wakintaqmi ichaqa churaykamunku qulqi waqaychana wasikunapi.

Paqarinqa compadres, taripakuqyá risaq.

wasiq rakinkunaqa , yanuna wasi, puñuna wasi, hisp'ana wasi, tiyana wasi, mukhuna wasi, ñawinchana wasi, taqsan wasi ima.